Ata rantang dakun ata rantang dakun kaka itu ular tara rantang laku ular hitu ai danong ai danong manga one mbaru de tetanga dami pengaru do piara do piara manukn tanta hitu agu piara agu piara agu piara agu piara meong agu mbaru de tanta hiru kle ruis sawa jading ga ai laseng ular situ kaeng one tempat sot baca eme toe kaeng one tempat sot ces ai samping mai mbaru de tanta hitu dami ruis sawa jadin ga am mai one mai sawa hitu ular situ tara ngaceng ngo one mbaru de tanta hitu, ular hitu kole one pisa tara ngo one mbaru de tanta hitun pengaru. Am kut nanang hang manuk situ ko ngoeng emi ruha de manuk situ agu perna kole one pisa ular hitu manga akit atan sampe ngaceng rowa ata hitu pengaru akit le lar hitu hitu tara rantang laku ular hitu tara eme sama akit ata hia sampe keta rowa ata hitu am pengaru racun diha mungkin.